A <hesitation> ny karazagna akora vita amina lamba fantako a dia itony aby: akanjo a, dia coussin a, dia drap a, dia lamba latabatra.